Ja ku ko'o jiaa tiuku io ko'o ja ka'ando ja ko'o de barro xuuka'ando io jiaa tiuku jiaa ku ja ku ko'o de barro ja kutiuu jiaa ku ja xeocuparña la'a ja ku comida ndiuchi mole jiaa kujiaa plastico tiuku io ja ko'o plastico anaandi'i jiaa ja kuuxi ja daake'eña la'aja i'ini tiuku ko maá ko'o ko'o finu ka'ando jiaa ku ja ko'o finú jiaa kuja xerepartirña daakeeña la'a mole chun mole maa clase de mole maa clase de mole jiaa io ko jiaa ku ja xeocuparnaa taja ko'o ja ko'o anteka ndeé xiinindo ja vitnaa ka'ando ta to'o ko vitna tadama ja ka'ando tiuku tadamo tiempo tadama datrastendo tiuku ko jiaani io ku ñu'undo.